والله بعد عشر اعوام اتمنى أني اكون شخص ناجح عندي أشياء كثير خاصة. <hesitation> كوني راضية عن حياتي أطفالي بخير. يكون <hesitation> اكون حققت كل طموحاتي و أحلامي و اكون على <hesitation> على اهم شي راحة البال و كل اللي أحبهم يكونوا بعد حولي عشر سنوات.